Boke mi ga yna shnandye gbari ba yna yna, mi ga ba lo bandye mi ga chniɓe mi ri kpe gnio ge yna, mi ga ya ɓole mi ba gbari ya wo ba yna, yna yna yio m, gbmari, nba, ncha, nnyi, ntnutnuwni, tnuaba, tnacha, tnanyi, agnuawo, ynawo tubyi gbmari, ynawo tubyi gnuaba, ynawo kpe byi gnuacha, ynawo kpe byi gnu anyi, ynawo kpe snuatnu, ynawo kpe gnu tnuwni, ynaw kpe gnu tnaba, ynawo kpe gnu tnacha, yna wo kpe tnanyi, woshi, woshi byi gbmari, woshi byi ynaba, woshi byi ynacha, woshi byiynaba, woshi byi gbmari, woshi byi ynaba, woshi byi ynacha, woshi byi ynanyi, woshi byi ynatnu, woshi byi tnuwni, woshi tnaba, woshi byi tnacha, woshi byi tnanyi, wo gacha, wogacha byi gbmari, wogacha byi ynaba, woga cha byi ynacha, woga byi yna nyi wogacha byi yna tnu, woga cha byi tnuwni, woga cha byi tnaba, woga cha byi tnacha. Woga cha byi tnanyi, woga gbma, wogbma kpe gbmari, wogbma kpe ynaɓa, wogbma kpe ynacha, wogbma kpe ynanyi, mogbma kpe tnuwni wogbma kpe tnaba, wogbma kpe tnacha, wogbma kpe tnanyi, wogbma ynawo, wogbma ynawo byi gbmari, wogbma ynawo byi gnua ba, wogbma yna wobyi gnuacha, wogbma ynawo byi snu anyi, wogbma ynaw byi gnuatnu, wogbma ynawo byi tnuwni, wogbma ynawo byi tnaba, wogbma ynawo byi tnacha, wogbma ynawo tnayi, wogbma wogbwa gnu yna tnu, wogbma kpe woshi, wogbma kpe wo shi tubyi gbmari, wogbma kpe woshitubyi gnuaba, wogbma kpe woshi tubyi gnu acha, wogbma kpe woshi tubyignu anyi, wogbma kpe woshi tubyi gnuatnu, wogbma kpe woshi tubyi tnuwni, wogbma kpe woshi tu tnaba, wogbma kpe woshi gnu gnu tna cha, wogbma kpe woshi gnu tnanyi, agnu wogbma gbo gbo gbo gbo gnu tnaba.